כַּנְסְכּוּת שְוַיָּה מִן בְּעְד כַּנְקוּלִיה בִּלֻטְף אִסְמַחְלִיָּא חוּיַא דָאבָּה מְרַכְּז פִּי חְ'דְמְתִי וּבָאגִי נְכַּמֶּל הָאד אֶלְמֻהִמָּה, מִנִין נְסַאלִי נְקַדְרוּ נְהַדְרוּ וּנְדַחְקוּ שְוַיָּה, בִּצוֹת הָאדֵא וּמְזְיָּאן בַּאש מַנְגְ'רַחֻוּש וּנְבַּיֵּן לִיה בִּלִּי אֶתְּתַרְכִּיז מֻהִם.